ଇଂଡୋନେଶିଯାର ସଂସ୍କୁରୁତି ବହୁ ଵିଭିଦ ପ୍ରାଚିନ ପରଂପରା, ଉପନିଵେଶ ପ୍ରଭାଵ ଏବଂଗ ଵିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଟିତ। ହିଂଦୁ, ଅଂଧଵ ଏବଂଗ ମୁସଲ୍ମାନ ସଂସ୍କୁରୁତି ପ୍ରଭାଵା ମୋଟ ପିଠାରେ ଦେଖେଵା କୋ ମିଲୀ ଥାଈ।